Ia, tortue ndraiky izy sady izy kalma be aveke aminjegny le fidobodobokin'ny fonazy tegna miadagna be aveke amizay zagny mahatonga izy ela velogna.